நன்றி அது எனக்கு மிகவும் அர்த்தமானது. நான் எப்போதும் உனக்கு சிறந்த பரிசுகளை தேர்வு செய்ய. விரும்புகிறேன் உன்னுடைய விருப்பங்கள். ஆசைகள் என்ன என்பதை சிறிது சிந்தித்து. உனக்கு உண்மையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பரிசை. தேர்வு செய்யவேண்டும் உன் சந்தோஷம் தான் எனக்கு முக்கியம். இப்போது எனக்கு உனக்கு வித்தியாசமான பரிசை ஒன்றாவது. கொடுக்க நினைத்தேன் உனக்கு அது பிடித்துவிடும் என்று நம்புகிறேன் உனது சொந்த விருப்பங்கள் உன்னுடைய. ஆர்வங்கள் என்ன என்பதை ஆராய்ந்துவிட்டு. பரிசை தேர்வு செய்வதற்கான முயற்சியில் நான் இருக்கிறேன். பரிசைப் பெற்றபோது உனக்கு சந்தோஷம் இருந்தால். அது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இனி எது போன்ற பரிசுகள். உனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லாயா.